اگر ہمنا موویز کی بات کرے تو کومیڈی موویز یا <hesitation> ڈراما۔ کی تو کومیڈی موویز زیادہ دیکھنے کا پسند کرتے لوگ ہیں۔ <hesitation> کومیڈی موویز بولے تو زیادہ تر ہسنے کا رہتا، انسان کو اندر سے ہساتا اور <hesitation> خوش محسوس کرواتا، بچے سے بڑے بوڑھے سارے لوگ دیکھ سکتے ہیں کومیڈی۔ کومیڈی موویز میں صرف ہساتے ہی نہیں، بہت کچھ سکھاتے۔ جیسے کی کومیڈی کا مووی لگیا، اس میں جو زیادہ تر مووی دیکھ رہے، پر اس کے ساتھ زیادہ تر کچھ نہ کچھ سیکھ رہے۔ تو کومیڈی مووی زیادہ دیکھنا لوگ اچھا <hesitation> مطلب۔ موویز زیادہ دیکھنے کا <hesitation> پسند کرتے۔ لوگ ہیں <hesitation> جو مارنے کا دوڑنے کا پسند کرتے نہیں، تو کومیڈی موویز زیادہ دیکھنے کا پسند کرتے لوگ ہیں۔ تو کومیڈی موویز۔